ala koke ala koke, hele wau ʻo wau hoʻokahi e hele wāwae i waho e pā ka lā e piʻi ana i luna ma koʻu ʻili pule, walaʻau me iēhowa hoʻi mai ʻauʻau hele kiʻi i ke kope paha. a laila hele me kuʻu ʻohana e kiʻi i ka ʻāina kakahiaka a nānea